leddi South Africa ni leddi un de ɗo mari jamare sosai daga Africa be daga na Africa, ɓe ɗo nyama nyamdu sosai amma nyamdu ɓe ɓuri nyamugo mai hanjum un malori, ɓe ɗon defa malori mai be takai ɓeɗo sa'a malori mai, <hesitation> fride rice kenan, ɓeɗon bo waɗa jeleouf mai, ɓe ɗon nyama kusel, ɓe ɗon nyama liɗɗi, ngam ɓe ɗo ha hunduko mayo ɓe ɗon nyama.